Toh nda na̱ ma̱nɗe ma̱ɓool ga̱zak mu, bishieyil hok tong a bi ga̱niet mou, toh jap men nɗasa̱na̱ hok ma̱nɗe ma̱ɓool jap men ilimi nɗasa̱na̱ a biga̱ɗemen a biga̱nian mou, ilimi la a biga̱nian muop ɗin tong temeke men ba nda, ilimi a biga̱ɗemen, toh ɗem jap men shin ilimi muop buk kat shit mou, nda ma̱ ga̱fe muop shin ilimi muop kat shit muop kuma muop yok tong da̱ temeke ɗem ma̱gurum muop nni, toh jap men mmen ga̱fe muop muen muen da̱ shin ilimi muop kat shit dega̱n shin mou, muop nɗe tong tang a shit hok ta̱ dega̱n shin yi, eep wakaam ga̱ pa̱ muop ɗe muop ga̱kat shit ho ɗe muop ga̱shin yi, tsa ga̱niet muop ga̱ɗie ngyepe mou, ƙerrek ƙkek muop tsa ga̱shin bi ga̱fe tong ga̱ men ƙa laa ga̱ ba, shin biga̱ɗemen nda̱ laa ga̱, tsa laa ga̱ ba dam ɗe ilimi ga̱dam yi mou, ilimi a bi ga̱ɗemen, ga̱bi tong na̱ nna̱ hen dok ɗin la kat gurum ga̱fe tong ruun hen makaranta, hen ɗin nɗasa̱na̱ hen gurum ga̱mang ga̱tsa ga̱fop ba, hen gurum ga̱hoom ga̱tsa vel, toh hen kat gurum ga̱ɗa̱a̱t nƙong na̱ mou, gurum ga̱ɗa̱a̱t nƙong na̱ wan, hen tong bi na̱ ɗem a nƙam ga̱fe ba gurum ga̱ɗa̱a̱t nƙong na̱ ba, a bi wala ga̱fe wan hen hok ta̱.